Nyew, yɛwͻ ho kwan dɛ yɛbɛyɛ mbowa ho nhwehwɛmu anaa yɛdze mbowa bɛyɛ nhwehwɛmu. Sɛ nhwehwɛmu a yɛreyɛ no, ͻfa mbowa ho dze a, nna ͻno ͻwͻ dɛ mbowa ara na ͻwͻ dɛ yɛyɛ ho - hͻnho nhwehwɛmu. Ntsi ho hia anaadɛ ͻmmbͻ man dɛ yɛreyɛ mbowa ho nhwehwɛmu na yɛdze mbowa bɛyɛ dɛm nhwehwɛmu no. Osiandɛ ͻno nkutoo na ͻbɛma yehu dza yɛpɛ.